भुर्ग्यापण एकदा कोई मिल गया मुवी बागलिली आनी माकै दीसां की माकै एक एलियन मेलांग जायो असलो जेचेकडे मी बोलांग शकतलाय असला पण माजा काय या शक्या जाऊंग न्हा। पण एका भुर्ग्याचा मात्र सेम डिट्टो या अस्सा खरा झाला आनी तेका ती वाट गावली जेतुंसून तोह अल्लियन कडे विचार विमर्श करूंग शकता। पाईली तार टेकच्या सिचूएशन असा जाता की तोह खुशीं पिसो जाता मगे तोह स्वताक समायता आनी तेनचेकडे बोलपाचो प्रयत्न करता ते तेचर खुश जाऊं तेका जाया ता माग सांगतात जाल्यार तोह आपल्याक आपली तुजेकडे इली अवई आनी बापुई दी मंता। या ऐकां एलियन खूप दुःखी जातात आनी ते तेची मंगणी स्वीकर्तात आनी मग्र ती सगळी बर्या भाषेन रावतत।